Tòcchi de carta comme libbri se ligan insemme usando un angæzo fæto apòsta. Quest'angæzo gh'à un fî de metallo che ne vëgne da unna bobiña e automaticamente fa di beuggi inta carta dove se infia o fio e o liga. L'angæzo fa tanti beuggi quante ne serve. Un tempo se usava o spaghetto.